یہٕ کٔرِو تصویر: بہٕ چُھس اکھ میچ میکر یتھ زٕ دوست اکوٹہٕ اننُک کام چُھ دِنہٕ آمُت۔ بہٕ کَرٕ اعتماد سان تِمَن پرٛژھہِ زِ کیا تِم چھا اَکھ أکِس تعریٖف کَران تہٕ کٔمۍ خوٗبِیات چھِ تِمَن دلکش باسان۔ امہٕ پتہٕ، بہٕ کرٕ براہ راست تجویز زِ تم کرن اکھ أکس سۭتۍ خانٛدر۔